अंडे विभिन्न प्रकार के होते हैं। और आकार और रंग में भी भिन्न होते हैं। मुर्गी के अंडे आमतौर पर मध्यम आकार के होते हैं। रंग सफेद, भूरा और सुनहरे रंग के होते हैं। जो मुर्गी की नस्ल पर निर्भर करते हैं। सफेद मुर्गी सफेद अंडा देती हैं। जो कि भूरी मुर्गी भूरा अंडा देती हैं। यह सबसे सामान्य होता है। और खाने में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। बत्तख के अंडे मुर्गी के अंडे से बड़े होते हैं। रंग हल्के नीले, हरे वा सफेद रंग के होते हैं। बत्तख के अंडे का सफेद हिस्सा, मुर्गी के अंडे के मुकाबले ज्यादा मोटा होता है। और इसका स्वाद भी ज्यादा गहरा और तीव्र होता है। यह अधिकतर विशेष व्यंजनों में उपयोग होता है। टर्की के अंडे मुर्गी के अंडे से बड़े होते हैं। रंग सफेद, हल्का नीला वा हल्का हरा रंग होता है। टर्की के अंडे का स्वाद मुर्गी के अंडे जैसा होता है। लेकिन इसका सफेद भाग थोड़ा गाढ़ा होता है। और पीला भाग ज्यादा गहरा होता है।